لو بإمكاني أكون سمكة ليوم واحد, بختار أكون أكيد سمكة ملونة, زي سمك النابليون أو سمك قوس قزح, لأنها تعيش في المحيطات وتتميز بأوانها الزاهية, وأنا أحب استكشف الشعاب المرجانية, وأشوف جمال العالم تحت الماء وكمان أحب اتعرف على الكائنات البحرية, وأعيش تجربة الحياة في المحيطات.